Gne fomba fampiasagny mixeur koa sa da a apetaky ame prise avao eky izy aloha voalahany indrindra, la sy misy ziro ao de sy miasa igny raha igny da avy teo amin'izay asofoky agnatiny ao gne voankazo na légume, ze tianao ho disanigny, da asianao rano kidikidy izy amzay sy miraikitry, da apetraky amignao, apetaky amigneo misy réglageny koa zany igny hoe haninao mafimafy izy aninao moramora izy akonanizany izay gn'ahavitagny hoe zay vita gn'agnarany zay, vita izy vita disagny, da azosonao latsagny amin'izay da afaky hoaninao.